Kua aguiyeara yau mbate yukɨ, jaeko yande yanderete yambo yepokuata, aguiyeara oyepokua yanderete jembosɨva ndive, yandeko jokua yukɨ yau ikavi rupi, aguiyeara oasaetevi, jaema yande como persona yaikatuta